Tanjony zava-kanto amin̈'ny fiaraha-mon̈y zen̈y, ampian̈atra rô fiaraha-mon̈y jiàby io fôtony matetiky tsy hitan̈'olo raha tokony ovain̈y amin̈'ny fiaraha-mon̈ina koa tsy amin̈'ny zava-kanto. An̈y olo amizay mety tsy tsy takatrin̈'olo hoe ino koa raha mety ovain̈a ao koa tsy amin̈'ny zava-kanto an̈y, de ze zen̈y avian̈y, ten̈a misy tanjon̈o zen̈y zava-kanto.